كنا في مزرعة أنا وأصدقائي فرأينا عش النحل ما قدر <hesitation> أخوي إنه يقاوم وما يضرب هذا العش فضربه وبدأ النحل بملاحقتنا وكنا خائفين جداً من لسعات النحل فلسعنا ورجعنا على المنزل كلنا لسعات فكان موقف جميل.